पानीमे रह्ना जनावरते बहुत हैं। <hesitation> ओह्मेति मच्छी सब्से ज्यादा मतलबकी, मच्छी जेदातर रह्तियाँ। मच्छि ओईनके प्रकार, प्रजाति बहुत ज्यादा हैं। अब मच्छीतितीफे बाहेक आकुन जनावर ओईन्मेहे गिंगटा हुइगेल, अक्टुपस, आऊ कछुवा, आऊ समुन्द्री घोडा ओस्ताही /उस्तही कर्के पेंगुंइन् आऊ <hesitation> गोही येनेफे <hesitation> पानीमे रह्ना जनावर हैं।